Gat nac ni ruñ este limp ruñ rsia manga rollú rhui manga bal nac chu bël nac chu este <hesitation> cos shuuch lenñu raumanga mas ra bsi shaac ra maiñ shuuch ni sied rnasa gat bsiñ rnas gat pues shi- buen nac gat par este shitis shinic lla na par guansabeñ comid ro gat ruñne rú beñ rnasa te rú beñ sheta rdié rú china raubeñ cos ro gat balti stras beñ dipsac leep gat lene ruñne rú beñ rú shuuch rú feu ruñne beñ lla beuk nic nac sa nic par gots raap sanic bal huinic sied te beñ ni sheta nac speñ nic rdos nic lo nic chic ri sanic daiñ rnasnic piats rnas nic cuantis ra golbishi ra mañe ni nu len daiñ ruñ ra manga gots rnas ramanga maiñ ni raubeñ llet gat maiñ ni rnasa gat ti galdi gaubeñ nic porque este maiñ shuuch nac ro gat cos shuuch nac ro gat llet beuk rau beñ ra maiñ ni rnas nic bal rnas manga te piats es porque saubeñ cald bal nas manga te pitseñ saubeñ nic porque nish nac <duda> sheta nac nic a ruñ nic daiñ beñ Ni sag ru lsoa gappa na re nac beuk porque beuk nac ni rnas este ra maiñe lla sto ni rseñ manga señnerashi manga pues gac manga yi dip manga guabeñ manga lla bal este na a lleta gat tigaldi gaubeñ maiñ ni rnasa gat ti galdi beuk na re sag ru lsoa beuk porque rnas nic ra mañe ri nic daañ ri nic raap nic sa beñ ra cualquier te ruid ni cayac rdosh manga es porque vis ruñ manga que nu chunic siet roc ten nac tebeñ roc nac che beñ roc sic nic nac ni nac beuk.